Izy kô sakafo le tegna mora, izy ndray amin'ny hôtely fignanako ôhatra mofogasy eh arizato ariary mahazo avy akeo koa sawaba <hesitation> dimanjato ariary fa mahazo eh, de fahatelon-jareo misy kômpôze regny <hesitation> eninajato ariary arivo ariary fa mahazo koa.